රූපවාහිනිය <hesitation> නොමැතිවද, සංගීතය නොමැතිවද ජීවත් වෙන්න මං කැමති කියලා ඇහුවොත්, ඇත්තටම කියනවා නම් මං රුපවාහිනිය <hesitation> නරඹන කෙනෙක් නෙමෙයි. <hesitation> මොකද මම <hesitation> ප්‍රවෘත්ති ද, ඒ දේවල් මම දැන් අන්තර්ජාලය හරහා බලන නිසා. ඉතින් මං ගොඩක් කැමති <hesitation> සංගීතය <hesitation> එක්ක ජීවත් වෙන්න. ඉතින් මට <hesitation> රූපවාහිනිය නැතුව නම් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒත්, මං හිතනවා සංගීතය නැතිව <hesitation> ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මං ඒකට <hesitation> වැඩි කැමැත්තක් නැහැ කියලා. මොකද සංගීතයට මම ගොඩක් ආස නිසා. ඉතින් <hesitation> සංගීතය <hesitation> ගොඩක් වෙලාවට <hesitation> මම <hesitation> රාත්‍රියේ නින්දට යන වෙලාවටද, එහෙම නැත්තම් මට විවේකයක් ලැබෙන වෙලාවටද ගොඩක් ආසයි ගීත අහන්න. ඒවගේම <hesitation> ඒ වල අර්ථය ගැන හිතන්න. ඒ වලින් ජීවිතයට කියන දේවල් ගැන හිතන්න. ඒවගේම <hesitation> එහෙම හිතන්නේ නැති වෙලේටත් අපිට හිතමුකෝ විනෝද වෙන වෙලේකටත්, ඒ විවිධ <hesitation> සංගීත <hesitation> වලට අපි ඇහුම්කන් දෙනවා. ඒ වගේ ඒවාට ඇත්තටම මම ගොඩක් ආසයි. ඉතින් මං හිතනවා මම ගොඩක්ම කැමති <hesitation> සංගීතය එක්ක ජීවත් වෙන්න කියලා. ඒක නිසා <hesitation> සංගීතය නැතිව ජීවත් වෙන්න ටිකක් අමාරුයි කියලා තමයි මට හිතෙන්නේ.